Nyizero yna a a lo chochi wa ẻ chochi hna lo lo ba, saga lo, sega le fye’o, sega ko nyi, se snu a ɓe kuma pastor ga chniɓe wo la ga wo snu se wo snu se wo snu se, wo snu se shna nɗye sega re se nyize, ke se nyize eyi mari mari-yna. E chochi lo ba, he dna ko wani sasaleyi, ɓeɓe dami de hem, miwnu gnu he m he shi’ o iya wo yiwu miwnu a gnu he, sa dodo yi he chni ɓe he gbmi ko ha ɓwa nuwna ha sni ko ha bisikiti ha ɗyi ke he lo he le de ya shi se e he chochi o. E chochi ɗye hna lo yiga fi’ o ko wani sasa leyi hega ɗye zaza shi’o woga zuciya ya boe-de wo zambeyi hamu bekasa tu wo tugo he kpeko sasa leyi he yi dewoyi sha he chni yeye ɗye se kpazhi ba ɗye hna lo se kpa’ nyiko se kpa’ ɓe smi, gayi ɗye se dna do ɓwa do nu aga dna do ‘ɓwa do esa ga tsi aga esa gise sega wu ga zhi gni se da enyi ko sele to fye’ o har yango lo to se zo, ayi dodo ɗye asnu agna a alo <hesitation> concert, alo a koya ken a se ga lo fi chochi hna aga chegnu do azhiti zhi g ache gnudo azede kna e tamfe’o azado kna ẻ kwali’ o azado gga kna egya, aza do doka a miko a snuwnu. Zhi kuma seɗye khikhiri nɗye sa zhi hna aga gi se’ nyi gbe gi zaza-se kungiya ɗye yna sa-enyi ko. Kuma heɗye he dna du yna hega ɓwa kpe azade ɗye zha ɓaga ko hega ɓwa kpeshi du ha tnu bwa pmi nɗye enyi ɗye hna ɓe a da he ye he dmiɓe ɓaga zhiɓa zo ko hega gna ɗye he ɗye enyi nɗye sa ko hni a dami ye pa a yiyi nana? Hega ɗye ɓaga dmi ɓe ɓagna to enyi ɗye wo kopi hni aga gbmi gi he, wo kaka kpe hega lob aba du he lalo se ɗye nyi ge nɗye sela kpe ko du se zhi se b aka ko du ese ɗye za nɗye enyi ɓmyanu hega ɗye, azado ga wuga aɓa chese ewo, azado ga knu se ɓwa azado ga sawu rere kpese, hega ɗye se ɗye ynango du ma ga da se gbma ko aga gna he gbmi zhi e ɓmyi o, ina a ɓahe he lo m, hega ɗye ha kpe dna e chochi’ o hega sega fede ɗye ma hega lo dodo sega le gyo-hari tsongo ɗye ajni, sa he he chnilo gye de se re’ re ɗye he re’re de lati awa he ɗye ɗye tsongo a ɓmya he jni ɗyego, dyegoi ko esni gbmari gas nu he re’re be m do do snu wo yilo aga yi wori ɗye <hesitation> ayi wori ɗye koyaday ko konsad wori hna se kokuwa all night wori hna sega chnilo ɗye segalo fyo. Sa geznu gbu jni ge yna zuwa feri sayi efye ri alo kna se zhi’ pi shine ya sa nga ewori hnalo miga chiye e be ɗye wo da za gbma ɗyegoi dyegoi hega lo helo ɗna, ɓeɓe da, ko, ko ɓede ge a ɓe dami de he nu, eza de sha ewo ɓe dami de he nu, eza de sha ewo ɓe snu snu’o de wo nyikoko hega ɗye ha tunani yak e ha tunani yak e ha tunani mari la dna ẻ zuciya he shige lo se lo to-kna ẻ nɗye fyedo zhi se zhi se de fye shi se de lo mi sega ɓwa de smi lo se ɓwa lo du esa ga se zhi se lo fyo nɗye gye a-wazi da smise nu a jawabi snu se mi hega ɗye ada se ku lo ge pastor ga de ga la gni gni wa da ɓeta da da gi se ida gise mari mari gisewo zade ge ha ɓe yi ɓekasa dodo yi snu snu ɓe nɗye pastor wa ɓege da gala wori hna to ɓwa hega zhi he ba gna kai, ɗye ɓe hni hega snulo a ɓmya m eh yi lo chochi aga wuyi zade hni helo snu wo ɓe ka mi za de hni hega ɓe snu wok a za nyi wo dna yi’o fye da aga hega ɗye nɗye woɗye snu wo snu he ɓe ɓe m iswashe ye nɗye wo tu ẻ shen zhi yna wo re’re m ko wani sa sa lo yi woga chni ɓe wo gba he ta, hega dye agna ɗye hega ẻ ẻ ɗye eza ga ɓeɓi snu he ɗye he yawo dna e tswashe ɓwa gnu’o shine yasa hega ɗye chochi lo ɓe ɗye ɗye hna ga dna yi zuciya a yi lo yilo gyeo se san dye esa snu ynage ga yna. E chochi a ɗye lo kuma apu dodo de ye’o kuma ayi, ɓari-hna, ɗye a sabon rai, a sabon rai yi yna ɓari hna ɓaga lo chochi ɗye yna ɗa ga le yna yna fyo, a yna e yna a azhi, azhiti zhiti yna baga chegnudo du ɓa yna’ yna ɓa yna ba ɗyi’ yna eyna ɗye ɓa ɗyi yna ga da he gbma ke wo da he ye, ke ɓa snu ɓe dye ga da zaza gbma yna. Ko enyi ze ɗye ɓe gaba ɗa ya ɓaɓye du ma ɓa ɓwa hni b ache ba du ɓa kni ba sni aza en, ɓa snu aza jawabi ɓa da aɓe gi aza eni ɗye ɓwa hni ɗye ma keyi gbetu ɗye dun nɗye a wuse ako nyi yna a da ɓekasa nu m ada’ ɓe marin, aga da ɓekasa nu ada ke, he wo nɗye yi gi he ke ɓwa kna nu hega ke’ ɓwa kna nɗye yi he ke’ ɓwa kna du make de he ɗye yna yna nɗye zaza e ɓwe ndye zaza mu’ yna ge yna, aga ɓwa mu ge gi he du n shine yasa ko wani sasa loyi yi yi yi yi mari mari yi yi gbmada yi yilo. Chocho ɗye yna yilo fye’o. Azado de yi’o azumuta, a-a kungiyar yam mata anyi anyigoza, a ɓyingo’ pu ɓa ye’o du ɓa ɓwa duka a ɓwa chocho ɗye yna lo yna zaza lo wolo kanyi a de ye’o a gna. A band, aband, hega lo, band ɗye hna a ɗyi yna ɗye. Ma kai kai ko hega shi b aba nɗye ɓaga ɓwa nyi enyi ɗye tsnashe nyi ko nu kai he shi b aba b aba ma a ɗye ɓa he he yna’yna hega ɗye he shi he setugo he setugo, nɗye ha be yi ‘ be mu mu do do yi mi kai, ẻ kpe snu m he be mu mu hna gâ fâ dna ẻsa hna lo shine yasa adye chochi yelo ɓe hna a ɗye da yi gbma shna yi snu yna kuma yi dye mu ɓe shna yi smi yna da tswashe gbma du ga ɓe da wo gbma m yi fi ba hna lo yi chni be ɓedo wo faru deyi amma yi fizo wo yaw o pyayifa a, abe kasa kasa ko shedan a ɓekasa dodo mu woga zhige eke kai eɗye snum woga yi pyaya a ɓe yna lo. Shine ko wani sa sa le yi hega ɗye ɗye yi lo dho cho hna gaskya ɓe hna dayi gbma ɗyegoi ɗyegoi kuma ya lashi yegu’ o ɗye ɓedye hni woyi ɓeɗye goyi giyi ndye, yiga snu yna a ɗye yi ɓwa yi snu lo kuma yi yadda ɗye nuba yi tswashe dada de yi to.